Eelektriline viikiitjä, sääl um seeh sääne spiraalikõnõ, ravvast toro, käänet niimudu. Ja tuu lätt eelektriga kuumas ja ajagiq vii kiimä.